پولنډي پخلی ساده او خوندور دی، اکثره وخت پکې غنم، کچالو او غوښه کارول کېږي. د پیروګي ډوډۍ ډېره مشهوره ده، چې د کچالو، پنیر یا غوښې ډک وي. سوپونه لکه باره کوپکا او زورهک هم ډېر خوښيږي. دا پخلی د دودیزو موادو او کورني خوندونو پر بنسټ جوړ شوی دی.